<hesitation> Fomba fandrahoagna hagniny magnintsy amin'ny micro ondy, <hesitation> sokafigny i rakony de ampi- ampidiriny aka le sakafo de alefa aminjay le micro onde de miambigny <hesitation> minitry, minity vitsivitsy arakaraka le sakafo nofanaigny de vao mafana izy de aboaka amzay.